Iní âmi ásèkèdè ndikàghà utòm ná bèn ini ádè nkaa nkè siò nwuo k'ikòt, nke tó iwá nsiò mkpèkè ikum nyèm ifiá sè ndàd nsòk nwàn ámi sè ákámá átèm mkpò <hesitation> mkpèkè nnàm, nsiò nwub mà siò nwub ádè ami nkònò ndòdò kè ábòd iwá ádè ádè sè ányè ákámá ánám iwá ádè ámá kpòn <hesitation> mkpè mmà kpèkè ikum ndá nsòk ébòd ámi ndi nám itiè ábá ébòd ádè ányè fòn.